Humany <hesitation> kundekah nikinduu cha mhimm sana chaligali na kwiri vivulii viyetuu wakwigizaa kundekah kulii mchel <hesitation> uguu nonono uwenyah kudekah ufun <hesitation> mlooo gwooguu waka fuanaa mlooo gwooguu nawaogizah kafuria gugungwoo yakulavah vulai mo vugulah ku tugutaakirah yani mchel <hesitation> nokuziah kushiah utakah dahv <hesitation> basi nokavikah tugutah gwoo <hesitation> mmmuzuka no bimaah tuzii waka bimaah tuzii tuzii udekaa kulondekena na mchel <hesitation> ugulii basi na ubimaah tuzii ulamanya mchel <hesitation> guu yadodorevah dahv <hesitation> kuravavuzaa vulai mm <hesitation> eeeee <hesitation> <hesitation> kwinyii miigaa zakale kuzakuraa <hesitation> mazii nokavikah notuguta trah basi nulinde mazii galah gavir <hesitation> nigakavirah basi kuzukemm mchel <hesitation> gulah basi wakazu <hesitation> mchel <hesitation> gulah ma ukunik <hesitation> yani ukunik <hesitation> mwayaagulah hivoel <hesitation> vuzaa mwenevulah basi na hiv <hesitation> ulaezah vunzaah galaaa izupuu naumendaamloo vuzaa naumendaamloo naumendamloo lakini yakaduka sasa gwenya gushi <hesitation> ugeizeemoo. Mwazizaimo. molo, gishee. galah. galah. galah, itaakakah dahv <hesitation> basi, mwene, ulaezah, ulol <hesitation> guakah ano hizizagilah vurahi kal <hesitation> kwakora ndii kwaiza lakini kwenyah mchel <hesitation> ulah guv <hesitation> m <hesitation> chigirah kutakwavah mudoleo g <hesitation> vanaaa wakarunu wadekah dahv <hesitation> ku mchel <hesitation> gulah uvikah hasii alafu uvuguli mabati ukunik <hesitation> uvuguli amandah muloo uvik <hesitation> gum <hesitation> garahaaaa garahaaaa garahaaaa garahaaaa garahaaaa ul <hesitation> gamah garahaaaa ulol <hesitation> ularah mwaiimwene uturah kusuvira ugwoo hahaha, kuezah. ulolee. gaah, kinduu. yakulilia. uchalah. kunyolah, kunyolah, munyuu. Noh. ulilil <hesitation> munyuu gwah noh. gakebiji. no. wakukarah vurahi. no, ulilil <hesitation> mchel <hesitation> gulah,, umanye kwiri. kal <hesitation> kukarangah vinduu kwalinyanya, kwiri. vikuu. kwaviku, mchelee. dave. Wakaragavuzaa mchel kwiri wakagaragaa vuzaaa zuguzah lakini kwinyii miigaa jetuu jiraah rwah mborah iguu ni michele kwavivuli wakwigizaa jaaa kal chigirah vinduu vyaah chahmagutaah kanah viononya mmbirii kinduu likuvii mm mduyaa hegoi kalii magutaa kel kwatumikiraah magutaa kwiri mchel guu magutaa zezeze zaing'omb <hesitation> gwatumikirah saana magutaa ya madukaku dah gwatumikirah kiriiimm nendee amaaaa m <hesitation> nazishindaa zoosii zoosii mgatii mlah dahv kikwamchel kali deka nanooo m kwavivuli wakwigizaa kwiri tugutaa uvikamm vauzaa mbe hel basii kalii mijumb uvikamm viale noo vikamamm kajumb kalah yenyekena kasalamile mmaziii galah ukavikakuu ijumb inyingii dahv uvikavuzaa kajumb kadii dii dii dii eeeee chigirah kandii ijumb hii kandii malahvavolaah itaa vurwal gotwah orandii dah.